Am gn' ankapobeny aloany da mihazakazaky. Manao tsemboky. Lafa avy miazakazaky manao tsembok y; <noise> da ahetsiky gny loha <noise> atao mihodikodiky, ahetsiky gny tagna, ahetsiky gn' épaule, ahetsiky ny pokopoko; <noise> afanà azy aby. <noise> Vita zay, laha fa mafana soa <noise> da afaky mihetsiky amizay.